<laughs> Climate change hmm, n tari bunɔ teere la l daanseko bɔ'ɔra dunia de la dusi la zo'e zo'e ka le bɔna. L basɛ ti dusi la zo'e zo'e ki mɛ. Ɛɛn hɛɛn. Dunsi'a boi mɛ ba ka boti wɔlegɔ. Soo tuulega san zo'e gaŋɛ, bama woo ba wan ki bee goo puan n ze wa, bugum san dita ti zu'usi la zo'e gaŋɛ, ba wan ki. Le dikɛ tun kɛ'ɛri tiisi gee mɛta yɛ'a wa, niisi la zo'e zo'e, bama woo ba yeti ba maalon ɛgɛ mɛ ki zazaarɛ sa. Mm, la n ani se'em n bala